Ye, mahay mamatotra kravaty aho ary manao kravaty matetika ihany fa rehefa misy ny lanonana na koa misy ireo fiakarana birao maro samy hafa izay atao anatin'ny fomba fitediavana asa.